Katsajalaq ommaq väega targaq. Nimäq mõistvaq egält puult läbi pukõq <hesitation> kitsist <hesitation> paigust. Sis nä mõistvaq näütüses kinnilidsõ purgi kaast seestpuult vallalõ tetäq ja tindipilve vällä pritsiq.